Oit tredisinol tunan neko nai eram tapiokot manin oistan pura nan biokona nanga panoimit oke nam doian manin kopiri ann danga puenoit, osan kopiri an danga pam naka kuan natupoi amerut navera pa. Natupam aua suin deotovoi mara subim pep toupam opitan puaripan subin nan bidiorip ainon biriori pakoron airon opitan koripan amara oinom natupa oi mara. Natupa oi mara dokotop pa aisipa noa bidiodi mawamit, bidiodip pam atokoit mani pan avera poripam mani tan toupoi merokat, aitipa tan dainip pam otokoit era tatan tukoi mero kapatoun. Kapaton toupan ne mamatop poimirut okai matepup pam, mawa mani muam urut mani pam aisesu poe, aisesup daroit pakupuna burut ne eva top pa susupuni top diropanut. Dero pam, mekera oinom, mekera manin nanga nanga paian okoim urut. Namenaka era mani koivera rokotoi vera nakapokora mera deropam makinat nanga nanga painoit toipun amit ne, nangerat nama nanga pa tun toupam pinipoim urut okotot panoit aviat erowat, erowat tan tokoi amurut. Oke eram nea tredisinol wok eram, tupiari aikuku mani kukuan. Manin dovoin aveu pa kukuan parepo amurut banin kopirum nera mawanium siraun anoku siraun makoi amurut ei banen. Omai biaip averan parepum siroun matotopoim. Sirauan toutap pum parion, avai siroi tarasi noivera moin asen nene bian mese, wan asen nimpoi anoin baisoen, baisin amara, era top ipam roin sirot ibaisen nemara. Kapam, tuanan okoim urut ra tunai amuku pam nawa kuam komit ne nanga kuan. Nanga kuan da dain tanai abongkop perup ne tambu moas astan paran danae. Enat tuki pam, tuki pam, tuki pam kapoim eram, nanga kopam, manin era kopoi merot. Era kop pan. Kapan nakakuan natuppoiem doit, nakakuan panukirai oinom matoi purapai murut kopaitotan. Kopaitotan atapm menit tontokoin, aus teka pam kaman dan nevan kopiako popo ausipam mani poimirut kaka dan diki da toupam. Aine diraon toupam minoriam aio tanim poim e, diwowoki pan tokotokot poi avera ais sukunan kanupum popiakon takunai tokopum owa evat tan ai isop atut evat koinan tou, doiat tou, evat tan kopun avera owa matou noin natupam mawa ni kanipoim ani pam biona noke diki painoi. Nokodiki pan, kap pan noua tokoidan da tok paimait oin, itokoit paup puranem maram pep diki da era top pun avera ne biat atoupait en avera poinamit. A top pait ne, a top ait tenai dokoto oiran ne mubiaren tokoit mawa kaikeva kup tan, bituan owo tapiokot erain teip pan deke pam nou aio kepe nanga, diki dabai danai eva kop pam bewa nan dokoi murut nawa ratokoi mara. A dokpam dokoto oira biat owain nangat oi. Nawa enisi wan perapu oiran ne abi mara neko pam urut. Tunan toam okoi tunan toupam mani aven, oin ne oit ne evan ne puranda. Eram manai an koinat taran noin ne tunan touaran oisop puruai manin. Eriginal wanginda puru dea, ine rokotop pam omain dain niomera wam kapam. Mani aven tunai, e ne eran ne suna ra ne urain okinit omain noin, madakot eia noiro pan e ne. Evat ne painoit toputapanoi mera noit devan ne kasta mero puam.